Iaho zany mahay, satria mbola <hesitation> troisiéme aho defa nianatry en'azy, tena haiko sara, iaho tamizay fotoa zay isaky e mande mamonzy fety da magnisy kravato fa rehefa afara taty amizay moa zany efa miovaova avao koa e paozy da sy de magnisy loatry esanaky.